To kawudi mpahaya to mpahitsawude kate digighi yuw fate kare kawude am tagi to tagi tsa nah usgha kafi va wuɗe wuzuwe to shika ka wuda wuzuwe shikina ka kwushi to gufe ah nainaj shi zuka midse ko hakarnage, yahtsane aye anaghghetsaka naghu aska to aya ska zua tsaka nashi gate ndasa ah ahandashil ghaitsaghe ko hakar komelse ska zenashi titwe vjir yachkan kew to adashil ghaitsafe najlusha manewe ska ka nishi tsak ah ndashil ghats aka titigie vjirmbe azugunmbe aja ska to avana ska gule el ndasa ghu ska ah dndashi ghaitsaghe skagule aja ska mbenisa tsaka nakarnestsaka titquenasamkwa ujirmbe al ndashi ghaitsagha tushi skarsane ske. Ngawude ke la'a da ba tsaka haneve nga kehah haneva nga kiha haneve, ghadale wha zagha kane, gwagha ska tamka ayya sva azva zuu neshritam ka thdan thda hane ah ghada k svatana ka sqa mishi aya kwange to tigio husha zegha hapaika kakada hine da hana que pada daragh yuwe pura vegha dagham da tsa dughe hane ah dugh yadike ku ghman ku mbetsane ti nga zu gum mbaka, aya kinaz vana ghaha ska, kaka guye guya kaka guya dughaga wude gamakwe, gamaka dughe ga wude ka dhuka hade na ite harkare na ite mb tsa aja kpah kam ghughe ska aja to tsiha ge same <noise> kizagh kana naghuska a ngdima gwagha manewe ska, ah ngalka gaskiya litiah lugumtse gumkwe to gamkwe tsa zuguntse titique, tigbma ndusghu manemane hakari tigsme lilingi to shikna kaka glo ata ka gida ligl mai tunmagh tugma nath shaitse ghe, titiqunakwe vjirvjire kagha da wara pagh dughu pahama fatsu agafe manewe ska ka mishi tsuka aya kenge ka a gur gida zah nahustsaka tama. To aza ah gi ah mane mane, ah wusuwa gura hiya tsa gure, wusu wusu gur wera tsa gure kagur wusabwa vagur mameme shira da ghitsagure, bagha hude tsagine kablakagur dakara fataghare paɗadaghar gar yuwe afa paɗadaghar gure guwa tsa ghuda ghere ka msaka adwa da taga kife tagitsam kefa ka ka hutsaga kafe ghanatsi to hudatsu nefe unba fakagh wilgha to hugtsa kafe ghara na wath wuhgha kathaw ka, banghetsa gure tsa kafe kaqur katharma hazga nashi tsuka kaqur juwa da hane kwe kaluwa da satsar kaqurtaba da ngalgu kagurde lalghara kagurda wusa wubda gure da futsuke, ak degra zal thaghe dale ari ha lenaya, dakentsa mishi, atsane vagha dakaregh shitse, aya ashiye shiye zalghu to shigh use vjarghu ahaz dadagha gha, tana aji ka gur gira guab, njata detgane taneva, zaab gida yalwa, shine wato ah hinta zamana tsa bat dsatfate gughedatsakina santa skerwa eya tama ta gule to a pajghetsa zmmakan aya we tarkarwude gule to nugu wahuda ha tama. Aya bauste ga dadaha ma wahala to nga zaah gida mava nga nga kihava shida hade baghe kava yawda haghede da baghe kava ka hine tamava sakarnea af to shine sane kawud em embe malatse sakan ska tsa ayalwa gule, tsa ghare zal thir ghauk tsahura gamba ghuhnarth ha pazakr nestsare naneshihu hu ha ka bare, baratsane nease tsa ne, ayi zalghu tsa zamekena qule wahartsane same kanbestsa ha pa'al da tafa dava dhava sta dauskefe baghan ka zarin zan gara tsane ie ka kasadaghe ske kuna kukba gra ea ka ka zagdagha ske kun a kuaba gara az tha we ghatam, azadagraghe gram kate valtana nazaveghe tuwa shke daghene ka viyar gha da mak tsala, meghasta man tsala kawuz ka wuza ske daine, beyube eyagyaje tha hare ka ghe ah haraka, ka gu wuza wah zag gugha tsaka, ah taka kaghana ka tsa skene giɗa igawe tama to mbeh ghome tsa gule, abazil ginh ghana tama janghu tama ah bazardu haya mgaza'al, kamava shir u btane skawu fata varda tsa gida iya wane ha kana na'a ngagida makva sue da pude de paghe ka ah e kefe da paghe ka'e huten ka ah e kefe da paghe ka'e huten ka gad gad man ew gulle, ka vda ghaya da siseye tama bata be we da na em da guke sakarwa. Hangagitana saga nesanu, da nesel zukwa zankan na to ingbkazuw nesmete, kada neswurghare to ka'ab neshin mate juwa da havjinki to ngagh auwe wurgharvaha we neshuwe juw kalnel ghavaka ngne baha azzal thaghaya tai thaka yadivjine yaditsa bjire a'e luɗtine lu'ab wude tithne naiha mata tsagh tana, njamta wude kakka'e juleva aja deyi tsana nah parasghu hatana, parasaghu ah aya ah parasgha ghaya manawe ha, apaseka ghatsa ganaga tsa ayalwatana ngurtsa aughava cija sasaghu tsa bakanete ah degh yaha iyah wa et gane skaka ruwa parsaghu yatilsaka apar ragha kaka ie ha, tsa skane dadaha iyawa tan starwa we da kwarmanda halna gute, maka badabe ta yah ngalnav maka kihava za'ah gidanatsa kwara ka bazardu haɗaka shinea skarwa tsa giɗanne.